komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá átaki UNICEF til að vekja athygli á ofbeldi gegn börnum heyrum af tónlist sem sameinar og kíkjum á trúðadaginn í Perú ég heiti og nú verða sagðar

UNICEF er með átak til að vekja athygli á ofbeldi gegn börnum á Íslandi sem stöðvum feluleikinn eitt barn af hverjum fimm á Íslandi er beitt ofbeldi áður en það verður átján ára en hvað er ofbeldi ofbeldi getur verið líkamlegt eins og þegar einhver lemur eða meiðir það getur verið andlegt sem er til dæmis þegar það er gert lítið úr barni og það kallað ljótum nöfnum það getur líka verið ef barni er ekki gefið að borða eða föt þess ekki þvegin svo getur ofbeldi líka verið kynferðislegt en það er til dæmis ef fullorðið fólk snertir

börn snerta sína

með átakinu stöðvum feluleikinn er verið að biðja fólk um að kynna sér þetta mál betur og mótmæla ofbeldi á börnum Bergsteinn Jónsson hjá UNICEF segir að átakið

heiti stöðvum feluleikinn vegna þess að ofbeldi gegn börnum sé of falið við hjá UNICEF viljum að öll börn á Íslandi búi við öryggi og vernd og það er hlutverk okkar fullorðnu að vernda börn þess vegna erum við að biðja ríkisstjórnina borgina og bæina okkar

að gera betur til þess að koma í veg fyrir ofbeldi gegn börnum en við erum líka að biðja alla fullorðna á Íslandi að skrifa undir ákallið okkar og hjálpi okkur að gera það kleift að ekkert barn verði fyrir ofbeldi á Íslandi ef þú heldur að þú eða einhver sem þú þekkir verði fyrir ofbeldi er mjög mikilvægt að segja einhverjum fullorðnum sem þú treystir frá

frá því og biðja um hjálp tónlistarkennari á Íslandi hefur notað tónlist til að byggja brú milli erlendra og íslenskra kvenna hún segir listina vera sameiginlegt tungumál allra átján konur frá öllum heimshornum hafa komið saman undanfarið og búið til tónlist

Reykjavík þar sem aðaláherslan er á að listin sé sameiginlegt tungumál allra Sigrún Sævarsdóttir tónlistarkennari segir að listastarf henti vel til að hjálpa fólki að tengjast öðru fólki tilgangurinn er líka að byggja hreinlega og aðstoða það við að finna að það tilheyri þessu samfélagi hér á Íslandi hundruð manna klæddust skrautlegum og litríkum búninga í Perú um helgina þegar

var haldinn hátíðlegur risastór skrúðganga eða var haldinn í borginni Lima í Perú á laugardaginn í Perú er haldinn á hverju ári og er orðinn þekktur um fjöldi fólks bæði atvinnu og

fjölbreyttur hópur

tekur einnig þátt í göngunni og fagnar með

drónar lýstu upp himinninn á stórri sýningu í borginni

fimm hundruð tuttugu og sex drónar

útbúnir ljósum í öllum regnbogans litum voru settir á loft og mynduðu alls konar form og mynstur kannski kemur þetta í staðinn fyrir flugelda í framtíðinni hver veit við þökkum fyrir okkur í kvöld síðasti

vetrarins verður á morgun sjáumst þá